וואס ער האט אנגעהויבן א נייע זאך. ער האט געמאכט די טעקסי קאמפאניס, ער איז געווען די ערשטע און קיינער האט נישט געוואוסט פון דעם פארדעם און ער האט געזאגט פאר יעדעם אויב ענק ווילן אנקומען פון איין פלאץ צו די אנדערע קענען ענק קומען מיט מיך און איך וועל ענק טראגן ווי ענק דארפן אנקומען. ס'איז געווען א נייע געדאנק, יעדער האט עס ליב געהאט און ער האט געמאכט זייער אסאך געלט פון פירן מענטשן אהין און צוריק ביז ער האט דעוועלאפט א ריזיגע ביזנעס.